When I wake up in ley morning first I like to drink tea when I dink my one big cup of tea ley next thing I want eat rice behind it yeah then I satisfy